Voly amina toeragna sisy rano, main-tany, amin'ny toeragna mian-tany zany misy famboliagnanahy de ahoana hiarovako ananjy? Arovako izy an de asiana alokaloka alohaka izy ndrindra fa raha mbola zana-boly mbola madiniky izy. De tondrahana matetika izy ôhatra tondrahana mandraina, tondrahana arivariva. Rehefa tegna sisy ma rano, ritra maigna de miaraka maty akeo zany zah mbamin'ny famboliagnanahy.